जे लोम्डी रो चे काई कुदं तेर शिकार करने आवे। शिकारी ने ती तीनी का जे काई चे काई मरने नाठक करे। ती ये सोचे की ये ते मरली चे करेन। अते चे काई जातर ने असा करेन काई लोम्डी नाठकने करेन। ती नाठकने करेन अते असी को जीवे ने अते। जे जे शिकारी ने जाईने ती तीनें पता चाल जाई। आहाटने सामली ती चान काई मरने नाठक करे तेरें अते चे बात जाई।